Ome, ai qu'arriscal-si un poquinu, no es? Pui cómu quieris? Dil hechu un farraguas no es custión puyendu avial-si un poquinu el pelu i desenreá-lu. Ave craru, quantu más largu lo tienis pos más s'enrea i más feu está assinque tú vedrás. Lo más faci es comu lo tengu yo, que yo no gastu ni peinis ni cepillus. Sí de mi huera se queavan a ruchi tolos que los fabrican peru, güenu, tamién ain animalis que acepillal.